खाना पकैना तरिकफे खानामे रहल पौष्टिक तत्व ओह्के असर पर्ना काम कर्ता। कुई खाना लम्बा समय तक पकाईलेसेफे कुछनाई फरक पर्ता। कह्लेसे कुई खाना हालीहाली पकाईक पर्ता जस्तेकी साग। साग ओह्के जेदा लम्बा तक पकैबो कह्लेसे सागमे रहल भिटामिन चल जिता। तभी मारे साग आउर साग जस्ते आउर फेन तेनाओईने हुइगिने यह्के हालीहाली पकाईक पर्ता। मतलबकी जेदा लम्बा तक्का नाई रिझैना।